Ri ichaaj e qanim q'iij ki rch'ij ri ichaaj kum rii kq'eyik nu'j uche k'o ichaaj e uzt tchqijsxik chu q'iij rech tch'ij k'chi' kchqijsxik kepli kb'aan chu yu'tz kek em ki'k'amoq k'i xulxoq ri yu'tz pchnooj kyo'qook kyo'qeel chu q'iij rech kchiqik ya taq kaj qaaj k'chi' teq chkunsaj jun weet chik kyo'qaaj pmq'en ya' kq'uyib' k'chi' xuq kee k'o ichaa e <hesitation> tch'iij uche kepli saq rwooch, kyo'qook, kyo'qa'n ri saq rwooch pjun xu'k kir ch'ij k'chi' no'j ri xaq suuk'ichaaj kq'eey ri ichaaj no'j k'o ichaaj utz tchqijxik, rech tch'ij qe chikchi' xttijik más mroj. xuq kepli kb'aan chu knaq' kchqiij ri knaq' k'o knaq'ruk'riij, kchqiijxik chu q'iij rech ki rch'ij k'chi'te taq ktijik kyo'qan chikchi'pya' jnum kelik kepla e to'q ke'xu'lxu'l chik chi' no'j xaq chqijsmoj ki rch'ij k'chi' no'j yaa e kyo'qook xuke pri tewsb'al ajwi' no'j xu qa kirch'ij ju wuqub'q'iij ki rch'ij ya kb'eek rpo'yik chik chi' sich'chqijmoj más kirch'ij ke ri'.